न्न्ग् थ्न्ग् सोप्त्इ ओ बे स्न्ग् केप् ग्उ न् बि फ्र्न्ग् प्र् क् <hesitation> द्इ हुयो। भि फ्र्न्ग् प्र् क् द्इ ह्न्इ न् गोले गोले बि फ्न्ग् न् रोखोम् अरो। अभ्र् ब्य र् ज् ह्न् प्र् न् स्य स्न् रो स्र स्न् स्यु ब्न्çइन्ग् इन्द्र् लैफ्न्ग् क् सोप्त्इ ओ केप् सेस सेसो ह् ह्न्न्ग् ग्उ। स्यु मे बेबेसनि ब्यि ज्रि अरि बि फ्र्न्ग् प्र् प्र् ब् ग्थरि स्युप्स् स्न् रन बि स्न्ग् न् एब एल् एसेल् ग् थ्न्ग् न् स्यु ज्न् ह् हुयो।